इस फिलीम बहुत कमाल के बाहिन है ये एक फिलीम में। रहना चाहिए जैसे की ड्रामा थ्रीलर रोमाइंस म्यूजिक और। मार्धार से भर्पूर इस फिलीम में कोई कामी नहीं रहे है। सबसे अच्छा पॉइंट एकरा में ही रहे है कि इस फिलीम। की थ्रीलर अन्त तक खुद से कितनू कोशिष केला के। बावजूद भी खुद से कुछ नहीं समझ में आयेल शे। एकरा फिलीम देखला के अन्त में ही पता चला। कि डाइरेक्टर का देखावेला चाहत है तो अन्त बहुत बढ़ियां और कमाल के संधार पिक्चर है।